Ñy vintany ñ'olombelo zany maromaro ñ'anjaña ñ'anjarañ'asany aminy ñy fiaiñany ñ'olombelo, misy ñy vinta soa, misy ñy vinta raty, tsy ino moa ñy vint'eo fa ñ'andronteña, ñ'androo manday anteñ'eo lafa teña aa soa andro e, ze raha ataonteña iaby mazava avao, soa, tafita avao teña, fa lafa teña raty andro, ze raha ataonteña tsy misy raha vaño zao, vetraky avao.